Vacuum cleaner khe kaisa nog sofa set tei ree saaf khaijaknai machine. O machine no kaisa kusubnai manwui tongo tei amo bai moila rok kusubui kaisa box o dawui mano. Nog bisingo hadwlwui tei gura guri moila no kusubui saaf khlai mano. Sofa set ni hadwlwui no kusubui sotonwui saaf khai o. Ree kotor kotor jemon matress rok no sunani belai kosto. Amtwui hai ree rok no vacuum cleaner bai saaf khaijago. Amo baade bo gari bike tei kwbangma machine rok no vacuum cleaner bai saaf khlaijago. Kwran moila tei hadulwui no saaf khlaina khe vacuum cleaner kaisa sera machine.